Etu parellu na kulkas di <hesitation> pake, di <hesitation> anna kande susitumai utan <hesitation> juku, bete, sisenna tu dikande dipatamai sule. Eh <hesitation> bobo, wai di pamai dingin supaya den di ruki ko puraki mande, sula <hesitation> <hesitation> buah buahan. <hesitation> Iyatu kulkas bisa duka padenduita to karna bisaki balu es batu, ya ki balu <hesitation> es krim bisaki balu minuman minuman ma dingin stumai. Itu parelluna to <hesitation> den duka tu kulkas masue masule duka den den masuli den masembo. Iyato masulina batuai. Na di bale ngaseng tu apamui eh apa dialan tata nala ya to anuna e masi duka rusak to masulina. Ito masemboana biccuk ri eh benumi rusak to yadi kedena podana mantama tena alai <hesitation> itu dialli tu kulkas, ke den boro boromtas dialli tau dengan tamajamana tae anu dingin dingin marikiri tomai di alli kulkas to duka to kulkas e biasa tahan tu kande silalong kulkas to <hesitation> sangalo sangbongi biasa duka dong alo ke anui tahan to kande teanu domi ma wai iyatu guna na kulkas maballo tu kulkas